Laha manahaky any namako mariny ahy: eo amy telo eo rozy. Rozy amizay any manaly telo- telo- telopolo tao eo, misy koa telo- telopolo roa amby.